Okay mbɛ llya lankema muja woe lɔ. lɔndɔ. fɛla. sakpa. naani. soolu. sonlɔndɔ. son fɛla. son sakpa. son naani. tan. tan lɔndɔ. tan fɛla. tan sakpa. tan naani. Tan soolu. tan son lɔndɔ. tan son fɛla. tan son sakpa. tan son naani. mɔ bande